Jari injo ri kampunga punna di kua lamung-lamung ato utang ato hatanga di guppa injo dikua kolu-kolu atau batara buah kol anggura hatang di uppa ri kampongku kunjo dikua kolu-kolua kah nu talu kulle timbo ri kampongan ri kamponga injo kolu-kolu nu daerah-daerah dinginga pa nu timboi nampanna suli' todo ballingna punna lante m ri pasara yya. kah nu lere battu ni erang kah lere mani injo jara'na battu ri pa'lamonganna nu mari ri pua pasaraya a' lante ripasaraya di halli suli'mi balling na na'lamungki ri kamponga tala kulle timbong kah injo pakunjoa hure toppa ditampa dinging pantimboangna kah punna ri kampongku di lamung kah nu hambang konjo joka yya tala kulle timbong injo ri kolu-kolu a injo salaing kolu-kolu a <hesitation> anu pole injo di kua lambace a injo lambacea ka nu nu padda ji kolu-kolua nu ri tempa-tempa padinging tompi pole nampa balling na ri pasara kah nu suli hatangki ri sa'ring tangandreangmo tarusu baca lo allo lloi taua injo to kolu-kolua pole hatang tong di sa'ring tu tong nganreang nu tarrusuki kah nu suli balling na mingka kodi to' disa'ring punna a'ra to' ki nganre pakunjo na tala rie jadi biasa itu di passai mami malli Palagi nu nyamang to' pole punna a bajuki yutang intu mae intu apa na dilau i pung dilau i pakunjo ballo to di se're rasanna pallu-pallua punna dilaui pakunjo cuma te susanna ka hatangi diguppa suli ballingnna na lamuji di sa'ring tala kulle ki lama ri kamponga tala kulleki timbo punna ri kamponga lamu pakunjo a injo njo punna injo minjo ruayya njo susah to umpanna